Nye ya, shigbe ŋɖuɖu nenea, nuka ye dzɔna dzi ne nyea glo akũmɛ kudo adzaba. Bon evegɔ̃a me zãna fufu. Eva vana eme be, ã ne nye me teŋ vayi ɖo gamɔ̃ ɖe le lã ɖeoa, ŋdzana kaka vayi dzina aʋũto, me va ɖana aʋũto deshi. kpoa, ne me kpɔ lãʋeʋe ɖeo, me va tsu bɔ kɔ ɖe ŋtsi kpoa, me tona fufu me ɖuna. Ne ga le ashinyea, ema me va yi dzina abe o ne da nyilã ɖe nam ye me va tona fufu a ɖu. Eee nyĩtɔ me va kpɔna be enye gbakudo kudo ɖevinyewó aɖe mi le zã akũmɛa wunu. Ne mia wɔe via ɖe, ne mi ƒle mɔlu viɖe ayi viɖe, nyilã li via ɖe, mi tsakɛa ɖe, mi ma tsɔ a xa ɖa. Wotsaã wo lɔ̃na kpoa, m'wɔna nawo. nye me wɔne gashiagameo vɔa me va tsaka nawo, me va tsɔ tsakana ɖe me. ma be nuyi nyea me zãna ewã. Fiyi ne mi lea ye hena va ne mi, me nyi neneoa, nyea, ne me kpɔ salada be numawo ɖea me wɔna. Ne ga va le asinyĩ ne me droa, ne me va yi kpɔ salada be numawo ɖea me wɔna voa, miabe dodome yi ne mu lea na be mi me teŋ kpɔna gome le numawo me lekeo <hesitation> Vɔa akũmɛa kpoa ya o, ne bli ya gbe teŋ be le ya kpoa, me ɖana kumɛ ɖuna.